Gne tongolo sy tia raha mandomando avao koa izy io satria mora mitsiry, da tadiavinao zany e toeragny maignimaigny, afaky asianao an'azy zay tena fomba fitehirizagny gne tongolo fa izy avao koa sh da afaky hoe anigny ame amsooandro atapagny ame masoandro amin'izay mba maigny sara izay vao ampirimigny.